هل يمكنك سرد الأرقام من صفر إلى خمس طاعش بترتيب عشوائي؟ صفر، خمسة، اثني عشر، ثلاثة، أربعة، عشرة، ثمانية، واحد، أربعة عشر، سبعة، تسعة، ستة، خمسة عشر، اثنين، ثلاثة عشر، أحد عشر